पनीर का कदुकस <hesitation> काने के लिए चोटा-चोटा टुकडा में काटने के लिए बहुत उप्योगी है। पनीर का चोटा-चोटा टुकडा से धातु वालो तेज यानी खुर्दूरी छेदर पर घिस्यो जाए, तो उका किनारत की सतव पर धीरदीर कटाओ पड़ाज और वो चूर-चूर हुई जाए। पनीर का चोटा-चोटा टुकडा से धातु वालो तेज यानी खुर्दूरी छेदर पर धीरदीर कटाओ पड़ाज और वो चूर-चूर हुई जाए। अगर कद्दूकस करी का ना अगर छोटा टुकड़ा में निकाली जाए तो वो छोटा टुकड़ा में महीन पनीर।